Mah pe-o sòlito ammio de dormî un pittin de ciù, e me fasso tanti té cadi, che dapeu no en pròpio té, o l’é ciù un decheutto de zenzao e e limon, ch’o me gusta ben ben e o me pâ ch’o me fagghe stâ megio.

Pe Zena me pâ che a croxe de San Zòrzo a vagghe beniscimo: a l’é antiga, e a l’é conosciua da tutti.

Mah, ghe dieiva metti zu a pignatta, særa o gazzo, e dapeu fanni corrî l'ægua do bronzin e caccighe sotta a man.

Scì, e çinsae mi no ê pòsso pròpio comportâ. A-o manco quande gh’é mæ moggê van tutte da lê e à mi me lascian quëtâ.

Scì, ò studiou fixica e quarcösa me l’arregòrdo. Me pâ in particolare che chì se parle de un fenòmeno ch’o se ciamma eh diffuxon de Rayleigh, e i fotoin che ne vëgnan da-o Sô, quande intran inta nòstra atmosfera e â traversan, an sto fenòmeno de diffuxon e emettan de radiaçioin che correspondan a-o bleu.

A l’é unna costion de nettixe, de sanitæ: quande se lavemmo e moen, caccemmo zu con l’ægua into lavello tutta unna serie de batteri, de virus, de mainea da no trasmettili a-i atri quande î tocchemmo.

Mi da piccin ciù che atro aggiuttava con l'arrecuggeita de oive. E dapeu sò che i mæ ê portavan a-o franzou donde son sciaccæ e ne sciòrte l'euio.

Scià l’agge paçiensa ma son un pittin à l’euio, mæ barba o m’aiva portou sta bottiggia de vin bon comme tutto e me l’ò bevua tutta. Eh ghe lascio i detaggi da mæ asseguaçion e coscì dapeu poemmo mettise d’accòrdio in sciô costo de reparaçioin.